زه شخصاً کلیوالي لوی کور ته زړه ورکوم، ځکه طبیعت، ازادي او سکون پشکې ډېر وي. خو که څوک ښه تعلیم، روغتیا، دندې او ټکنالوژۍ ته نږدېوالی غواړي، نو په ښار کې د کوچني اپارتمان ژوند ګټور ګڼل کېدای سی.